<hesitation> Biby haingam-pandeha indrindra zao a: <hesitation> liona, tigra, jaguar a, de bitro; de miadam-pandeha fantatro indray zao a: reny sokatra 'reny, de <hesitation> ny <hesitation> escargot.